استغل الاوقات الصغيرة يعني كيف الوقت <hesitation> متاع الانتظار ولا قبل النوم. ولا يختار الكتب الصوتية. اهم شيء انه هو ينظم الوجت بتاع احسن حاجة هو تنظيم الوجت. لان هو كان ينظم الوجت متاعها يولي عنده وجت فراغ في وجت الفراغ اهو وهو يستغله في قراءة الكتب ويستغله في الكتب والمطالعة.